Bueno, ná xuajñuꞌ ge̱jyo rá, e̱st- ge̱jyoꞌ kultura rí kuaꞌdááxo̱ꞌ, de que naphóxo̱ꞌ yaꞌduun jo̱boo, <hesitation> ajánꞌ. Núgúyáaxo̱ꞌ jo̱boo matháá, ma̱ꞌkha̱a mi̱gui̱i̱ꞌ madíí, ámba̱ róꞌkho̱ mi̱ga̱a̱. Inuu xa̱mbo̱ꞌ mi̱gu̱ꞌ-mi̱gui̱i̱ꞌ, na̱xu̱mbíiꞌ, mi̱gui̱i̱ꞌ. Ámba̱ rúꞌkho̱ mi̱gaa̱, o i̱ꞌwíin tsí nani̱gu̱ún rí mo̱jndee̱ xí nigui̱i̱ꞌ má madíí rá, na̱riguii̱ mi̱gui̱i̱ꞌ, mo̱jndee̱ꞌ, mo̱jndee̱ꞌ ná inuu akha̱. Ámba̱ rúꞌkho̱ mi̱gaa̱ yaꞌduun, yaꞌduun maña̱ꞌ. Óra̱, i̱ꞌwíin naꞌphíi̱ jú, na̱gu̱maa yaꞌduun rí vaboo rí mbiꞌyuu pipián, na̱gu̱ma- kuaꞌnii naꞌphíi̱ khaa, naphííxo̱ꞌ ikhaa jo̱bo. Xúꞌkho̱ má mangaa ríí, no̱ne̱májánxo̱ꞌ mangaa kafé mangaa. <hesitation> xúgíí rúꞌkho̱ mangaa rí no̱ne̱xo̱. Xómá kafé rá, ma̱gataa ne̱ xí neꞌgo̱o̱ má ne̱. <noise> ma̱bo̱o̱ꞌ ne̱ mo̱jndooꞌ. <noise> xí nejndoo má ne̱ rá, wáxe̱ má ne̱ rá, <noise> a̱ꞌkho̱ juun ríí, e̱ste̱e̱, me̱ꞌno̱ ne̱, ya sea inuu tse̱no̱ namigu ne̱, ma̱ga̱jnúu itsúu ne̱. O me̱ꞌno̱ ne̱ ná awúun molino de mano, rí ñawúun, molino rí ñawúun, o ma̱gu̱makhaꞌwi̱i ne̱, mi̱nditíí ne̱, ámba̱ rúꞌkho̱ mi̱go̱ ne̱, xí wámba̱ má neꞌnekhaꞌwu̱u ne̱, ma̱ga̱jnáa yoskoo ne̱, mi̱go̱ ne̱ inuu ijui̱í. <hesitation> ámba̱ rúꞌkho̱ rá, me̱ꞌno̱ ne̱ ma̱ga̱jnáa idiuu ne̱. Ámba̱ rúꞌkho̱ mi̱ga̱ ne̱ mbu̱jú. Pero buéna̱ awan ma̱ri̱gá rí mi̱go̱ꞌ ne̱, porque xí nikha ne̱ rá, miꞌkhu̱u̱n ne̱, óra̱ xí mbájdi jayu ego̱ꞌ neꞌ-jaꞌnee- nigo̱ꞌ ne̱ rá, ndathawuun ne̱ ma̱ndaꞌkho, jndo xóo ndathawuun chocolate, ndathawuun ne̱, pero punto rí mi̱go̱ꞌ ne̱, rúꞌkho̱ ndaꞌyoo.